समाज मी एक विमान चालवपी मानिस असलय जल्यार अम्का प्रशिक्षणेक सगळा काय काय शिकैतात अनी ताका खबर असलित अस्तली पण तारी सुद्धा। मज्या भीयाल्या पेसेनजारंग मी भीयवच्या आदी सांगटलै की आता आमचा विमान वाढली वाऱ्यांसून उडात्ता पण तुमका भीवपाची गरज न्हा तुमका मी सगळ्यां सर्को लैंड करतलै।